रॉक संगीत, पॉप संगीत, फोक संगीत। हिप हॉप, हेवी मेटल, इलेक्ट्रॉनिक संगीत। जैज़, क्लासिकल संगीत, फंक, इंडी रॉक। के पॉप, इंडी फोक, पॉप रॉक, गायन, स्वतंत्र संगीत।